वइसे ते कौनो भी खाए वाला सामान जादे दिन तक नाहीं धईल जाला चाहे ऊ भले फ्रिजवा में काहे ने हो। लेकिन अगर टमाटर सॉस के बात कइल जाए, ते ओके पांच से सात दिन तक फ्रिज में धईल जा सकेला और इस्तेमाल कइल जा सकेला और एहि दौरान ओके खत्म कइ देवे के चाही। नाहीं ते ऊ शरीर में जाके जहर के काम करि और स्वास्थ्य खराब करी।